Wɔbegɔ de la dunsɛka ta a eŋa zɛka. Ba poorɛ nyɔkerɛ ni dikɛ la ŋmari pisiyi la siyi ta nyaŋɛ ni nyaa dɔgɛ a bia. Wɔbegɔ nɔɔrɛ wɔgɛ mɛ sɛla n sɔi la a tari zugɔ ayima n wɔgɛ yula a nɛŋa ti a dikɛ la iŋa gurɛ dia la kɛ'ɛse a nɔɔrɛ A ni dikɛ la iŋa ve'e ko'om ma'a iŋɛ a nɔɔrɛ. A dikɛ la iŋa n pugum wan nyaŋɛ dikɛ sɛla n de wuu mui biilihu koo hu han boti a vɔɔ la tia a ni dikɛ la iŋa nyaŋɛ gurɛ fee mi nyagelɛ karigɛ ganɔɛ dusi la za'a b oi sɛka la puan.